ذات مرة عثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب، <hesitation> كان المفتاح صغير مصنوع من معدن لامع، وكان يقال إنه يحمل قوة سحرية غير مرئية، عثر عليه شخص يدعى سامي في أحد الأيام، بينما كان يتنزه في الغابة عند رؤيته لهذا المفتاح الغريب شعر بشيء غير طبيعي فحمله معه وقرر أن يكتشف سره.